Fahafahan̈a zen̈y mila an̈aty jerinakà vônaloan̈y karàha olo araiky an̈aty prizò àby in̈y, izy mibôka bôka ao bôka tao zen̈y izy nigadrain̈y tao naharitra maro taon̈o maro niala tao amy izay izy nahazo amy raiky atao oe fahafahan̈a zen̈y fialan̈a amy ny raha mety mangeja an-ten̈a zen̈y.